Gna Pakistan agny koa a, misy ny fotoa la tena maiky lafa tonga ny vola novembre jusque amin'ny Avrily igny la maiky ny tany agny. Fa lafa tonga avao koa nefa ny volana May igny ka hatramin'ny Octobra igny amin'igny zay ro misy ora.